Miŋ be tantaŋo kosi la, wo le ka kumakaŋo fo a ka a kosi tantaŋo to, a ka funti moolu ka a loŋ ko kaari ka ñiŋ ne kosi tantaŋo to bari miŋ be a kosoo la, wo le ka a porokaraamee janniŋ a be a funtandi la, moolu be a loŋ na ko ñiŋ ye ñiŋ kumakaŋo le fo, miŋ be a kosoo la wo le a funtandi tantaŋo to